في أحد الأيام عن طريق الخطأ ساحر صغر نفسه وصار بحجم حبة الفاكهة، اندهش و شاف العالم بطريجة مختلفة و شاف تفاصيل ما كان يشوفها من جبل، لكن طاحت عليه جطة كبيرة وصار موقفه خطير هرب منها ورجض ولاجى مساعدة من جني صغير مع بعض سووا تعويذة عكسية ورجع لحجمه الطبيعي، تعلم درس مهم عن السحر.